Launa, na hari lagu, mauri ramo ela bona, vaira, <hesitation> lagani gwauta, naitaiam lalonai na, na lalohadaim, tau badana nanoiam, baine hagoadagu, egu lauma rakanai, vaira dinanai nauram, baina hahediba, egu, raka mauri lalonai na maragi, maragiguai nama bon name bada. Dala dikana naitaia gauna, namona naitaia gauna, nauram baina hahediba laia. Toma dala momokan nai, tauani ai bona laumai. Na hari elaom bona ten years, na lagan gwauta lalonai nagwaum, lagu ura badana na, nauram baina headava, natugu merona ta natugu keken na ta baina vara, bena, egu ura badana na, na headava bona natu na gabe toh lagu ura badana korikorina na, nauram, dirava seh baine durugu. Na hereva mai anidia, korikoridia, Hereva mauri herevana, hereva momokan na, bona dala herevana. Iteda kerugu vanega, o lagu keruku vanegana, maurina, mase murinai edebana ba maurim, na mourita badavariam, maurina, herevana baina karaia bona haidia dan diedia, vaira ka murina bae raka, una mauri edebana baita abia, nauram baina hagoada- bahegoada laia. Lagu mauri lalonai nanoho maiva, lalonai mareguge- maragiguai bona name bada, dala daudau naraka, dala momo na dala dikadia. Bena una dala dikadia lalonai, hisisi, ranu mase, rara hitolo, ogogami bo- mamina mokan na abia. Mauri dika rohorona. Bena unu gau ese lau, eha goadagum lagu mauri lalonai. Mauri namona, baina hereva laia. Unu dika ese lagu mauri, lau eha dibagu, danu mauri namona beh dahaka. Launa, asi nala s- aonega namodia skul namodia asina kara, haroro sikuldia dan lasi, dubuai dan asina vareai momom. Toh una hisisi bona, egu raka hitolo, ranu mase, rara, unu gau ese, aonega bona lalo, parara ehenigu goada ehenigum, vaira maurina ede baina raka laia toma. Toma, sibogu dainai, tauani baina raka beh edebana baina raka goada. Una mauri tuari- ituari laina na, tauaniai basina tuari laia dibam. Ita iboudai tanobada tauda- taudia dainai, ina tuari na laumai baita karaiam. Bena hora ini bamodia, nega ini bamodia, iteda tuari na laumai baita karaia. Na, lagan gwauta emaim, na taim lalnai na hora lalnai na, naura dikamu, dirava seh, nega ta bainiu- henigu. Dala namonai ma, taunimanima, baina guna laidia. Gabe mauridia daidai. Una mauri, asi dokona gauna, iraka henina dalana. Lau sibogu dan baina mauri laia bona haidia dan baie mauri laia, bona, vaira mauri, na baie davaria. Na tanobada mauri, mauri namo hereana, dika na- namo ta noho laiam, Toma dokonai, ma beorem. Na murinai ma mauri tama mia, una ma laumai baita mauri laiam. Una dainai nao- na olam maim lalonai, lagu taitai bada lalo hekwarai bada, edebamona, una gabu, baina davaria, egu lauma, bema helai bema moale namonamo, asi dokokona. Una lalohadai, nega momo herea lau eabigum. Lagagu etunam, toh tanobada dika, namo enohom gabuna beh, dounu na hekwaraim. Toh na noinoim dirava seh taim ta bema henigu.